Los molinus d'airi, o arogeneraoris qu'izin los moernus pos lo que hazin es envertil el airi en energía por mé dela movición del molinu propiu. Lo mesmu que una adinamu pos las espas muevin l'adinamu i se cría la corrienti. Enantis los molinus pos eran pa cosas que'l beneficiu pos lo víamus paquí peru ogañu lo mesmu que conas pracas. Mos enllenan las sierras de molinus i alogu la corrienti se va pahuera i paquí la siguimus pagandu preciu d'oru.